Dunyoda xarxil <hesitation> gullar ranglari bo'lganligi uchun <noise> ularni aniq aytolmayman. Man biladiganlarim qizilga atirgul, <noise> binafsha arxideya, sariq kungaboqar guli va <hesitation> to'q sariqqa liliya gulini aytishim mumkin.